Do të preferoja të shihja një film komik sepse më pëlqen të qesh dhe të relaksohem. Komeditë mund të përmirësojnë humorin tim dhe të ofrojnë një pushim nga shqetësimet e përditshme. Është gjithmonë e këndshme të ndaj qeshje me miqtë ose familjarët.